Eh l'unica cösa che so do Canada o l'é che pe l'arte gh'én stæte doe figue che son stæte uña o Gruppo di Sette e l'atra Emily Carrr. Dinvece pe-a coltua in generale, essendo un paise multicoltuâ creddo che ghe segge tanti aspetti ma l'é diffiçile pe mi poeili dî oua.